والله لو عندي الإختيار بين بيتزا، وآيس كريم مدى الحياة، -نخ- نحب نختار البيتزا؛ السبب إن البيتزا أكتر تنوع، وتقدر تاكلها في أي وقت، وتقدر تضيف لها مكونات مختلفة على حسب مزاجك، سواء بالخضرة، أو اللحوم، أو أي حاجة تحبها، الآيس كريم حلو، لكنه مش حاجة ممكن تاكلها طول الوقت.